لما نبي نكتب رسالة <noise> شكر لشخص أول شي نحييه نجول له عزيزي ولا عزيزتي، نجول لها ش- شكرا نتشكرك، نجول لها ليش أني جاعدة نشكر فيها، بعدها نجول لها نتمنى لك كل خير إن شاء الله <hesitation> بهيك نكون قدمت لها رسالة شكر <hesitation> بسيطة.